Bagi ake um peniga pakai teknologi ini ilu sukat ti beli barang online um be’un tusa tai kak counter. Yak pengeja’at ia’ buk be online awang be’un ale tiga um buk be’un sin men ilu um tambah nilai data ilu na um ina tuak lah.

sengkanak ik sukat peteneng gaya udip ik ngan um hormat ngan ake ngening inu ti dak ke inu diak kidi iak ake suka ti um pekina pe bo ake tusa um ida un tulung ake dalem ake tusa.

Kulung cen dia' kadu' dulu tubo yak kini um mew ngan asu' um yap ngan itiek um be ale dulu tubo yak kini.

dalem pengalai adet me' um da dia' tubo kelunan ia' ka matai um senganak na lu' lepa ina un pa dulu cen persatuan gereja ataupun biro wanita biro leto persatuan leto ia' tulong petubo ngan um mana- me- panak da dia' um be' un na

ake nambah nilai kredit bayan bil talipon ke secara online banking tuak.

ca ukok kelipau yak buek ngan yak atek tiga neng ame ngan pemanak me um amin me lok

nakini be’un dulu tai bu’au cin lepo da ka lepo diak ca

kimen ke pasen tuk masat taket jok tiga ban ia’ ti ilu sihat ti ilu usa ilu tiga muat

teknologi kado tulong anak sekula peku'o kerja ida peku'o um assignment ida apan ida sukat na'at bahan bahan ida cin um internet apan ida sukat ko'o kerja da peku'o kerja sekula da

ya nakini awang tai pekaliu kak tanak ame kini dalem pulo uman ini.

Dalem negara mek dulu larui ngundi pakai kertas undi.

katuk ke kuma tuyang ke yak bisau kimet ake cuk ya relax apan ia’ be’un ale stress um ki- di kak pemuyan ia’ na

kumbin tajen ake pakai talipon memang um singget singget um masa singget singget tau. memang na’at talipon bimbit.

Na' kini musim atau na'an na'an puyan awang um pana, um ta palai ujan muat muat

un ta perintah um medeng program tiga ngan tubo pemudip kelunan sutok ka’ang me

dalem kio ke AI ni ca teknologi yak tolong kelunan ti kerja da singget tau

kimet ke pasen bedageng pakai perbankan dalem talian memang tiga ban ia' kado um ngebuet proses um berbaris ka kaunter. ake memang sukong ake memang peka- pakai perbankan dalem talian.

ake ni be’un ale tisen pasen tuk board game video game atau card game

ujan layan awang tau ini cin ke nembam de um nakini lepa tiga um tiga layan awang dema layan kedi’ut

kimet kawak ke' pasen tuk pakai telipun bimbit udip tau ini memang ya kaduk guna ya dalem ilu um ti kerja ilu um ti diak kidi keluk pisiu ngan dulu ilu taip tuak um lepa ena bo' ilu keluk bayan diak kidi pakai telefon bimbit pey na'at um na'at serita atau pun terak um di ke' negara ini ilu sukat na'at cen telefon bimbit.

bank tubo sin ilu apan be’un tai lurat kado um sistem keselamatan ia’ ida lepa um nak peti um apan be lurat um contoh ia’ dalem online banking memang kado password kado um secure um code um ngan pin number ida un cuk ilu tekan ading um apa dulu be menjam um pakai um online banking na ngan alak ligit ilu

<noise> sekula ngan tu’a tu’a anak pemung pekatuk anak anak ida ngan tiga pemung mengin ida ngening katuk singget alem ataupun midan ida perlu ngening ngan katuk cen tu’a tu’a ida

<noise> tekak kimet ke midan ake manyi lan lan buk keto keto sengganak me membun dalem ca ukok dalem ca um tau bio um ujong uman.

Pelakon yang ake atek kelo taan um allahyarham Tan Sri P Ramlee.

wayang yak ake kelo na’at ta’an dalem TV wayang yak um un kaitan ngan sengganak panak ngan anak anak dina ngan dulu diak latak dulu diak i’ut diak um anak anak i’ut yak sekula apan ida kelo ngening um tira tu’a ida singget tau

dalem sa um dema uman ya' lepa kumpin layan gayak dulu bayan tai pekaliu dalem negara kem.

dulu diak petubo kelunan diak tai matai neng lepo me ina na dulu diak nggin adet ida ti lemalan ida ngidau ida um tai i- edei pakai alut tei nggin kak le- tai nggin kak kubur.

Program ta ledio Kenyah um Miri FM ya ame ngeringa ka um mirek ngan ilu ka daya ka ngeringa dau.

pengalai dio- talidio yak ame ngening talidio Kenyah. un pa tepalai tai ngening dau talidio Kayan yak yak mbi yak me ukat ngening lah. un un abe kedaya abe kak Telang Usan kedaya lepo.

Gelam yak ake kelo ngimpa ina na ta’a. Ta’a eno ta’a sulem sapai ta’a sapai su- sulem um tapung se’ tapung alo ina yak gap ba’an me lah.

tapung sek Kenyah leto Kenyah la ia' paling magat ia' pernah ke ta'an mek slalu mendang ka amin amek pakai sio tai sagak sio sio perayaan sio selamat ka uma dado

kala ya' pengalai mik main sen dumit um menat tali ayan ataupun menat tali ba'an du kidi e. taupun amik tai main pa pinang menat ka'ang amik luk.

Pe'nge'tiga teknologi neng neng'na ake um ilou sukat ti inou yak ilou ti cen' ladong ilou, ilou me'ngin dulue nei tulung ilou cin ladong ilou, ilou me'ngin dulue uman cin ladong ilou, pengeja'at ya um ina na dulue sukat nge'lau inou-inou data ilou

Cin na’a dulu keliwa barang ca usa nak anun ia’ inu penguman ia’ yak un ataupun barang ia’ yak un nakini uban lepa dulu um lepa moden lepa nakini dulu pakai ligit cash.

dalem penisen ke' Tusau Padan la ya' paling menjam ngalung ngan menjam sagak ngan menjam metit sampe' ya' penisen ke' dalem udip ke' cen i'iut la. Tusau Padan.

pusau anak ca pusau ataupun ca selamat yak paling dulu selalu ti ti ngadan anak kak lepo. ca selamat yak atek keto dulu cin lepo lepo diak ca akan nai pemung dalem ca amin nai kelimbun selamat

um ake layan through pakai edei pakai kad kad edei ake bayan pakai kad ala gaji ke

ketenak burui ia paling tega ia paling mek kelo ngenaan sio diut cin na'a men burui na ca sio ketenak ia uko-uko amek ti bada kena amek tai londok sio taup abek nekini ilu nawai lah

yak peniga ia’ uban ilu ukat ti kerja sabet ngan ilu ukat um ngening berita yak sabet berita tiga atau berita ja’at. yak be’un tiga uban salau ale line anak dumit nakini main talifon main internet ban teknologi ni terlalu mbau ale.

oka eda keluk tai bu'au oban ida le keluk tai pita mudip ya' mading, udip ya' tiga ya' kempi ida sukat um sukat alak pengudip ya' tiga ya' mading.

cen na'a ilu selalu mutu la dulu mukun-mukun kumin tok tabat pu'un pakai nabat penyakit nakini. selalu mutu duktun la oban kini un klinik klinik ngan hopsital nyeng kata kata ukok mik diam.

um dalem ini dalem buat masa ini be'un kado lah negara yak nyukong ame. ini ca perkara yak tiga yak pertama yak ading yak ame kak belajan

un ake pakai kereta. ilu mudip kak pasen mesti un kereta idi ilu ukat masat ban jok. perlu ale na kak daya ilu pakai alut kak pasen ilu pakai kereta.

kalau un ca hobi mading ya' ake keluk, memang ake keluk belajan isiu isiu ketok ke dunia ni. isiu isiu lepo' diak ca negeri da' ca ataupun negara diak ca.

uban ilu kawa kimet uban ilu takut teknologi pakai telefon bimbit na nasak telinga ilu um nasak udip ilu ban salau ale keto barang be’un uyan kuan ilu be’un na ti. um tusa la pekimet ilu ban ilu semakin leko ti kerja.

cin yak pengebio ake ta’an madang kak lepo me ina na tebengang ba’an me. tebengang atau pa pelaki pa un. ina yak kado kak lepo me te.

yak ti ake manyi kimet lan lan buk ilu kak kelimbun ngan senganak senganak ilu men panak panak ilu men kak ca lepo pemung kejaie ngan pemung kuman ngan panak panak ilu na

um kuma ke ilu be’un tenang un yak teneng uban saluran tulong un edei s- kediut ngan dulu kumbin ta’en telu cen cen yak men uma ketua kampung ilu. ina ida nak edei ida tup- nulong ilu cen ketua kampung da bada

kaduk lan pe barang-barang ya' lepa awang ya' lepa pekalui dalem ini um kuak sungai lepa um tai mano, janan lepa tai tasak um lepo lepa lenga

gayeng ya' ake keluk alik ti na ne ti uma ka daya tapek be' sik ilu tisen kumpin tisek ti uma na nakini mok pe ilu lepa nai ke abak nai sekula kerja ke abak ne ilu ba'an le. bok sukat ilu ti ya' kumpin um tu'a le cen na'a ti milu.

selalu me ngelalem lah kalau senganak senganak lu selamat anak ataupun un ca pemanak ia' kawin ka lepo atau pa un ca um selamat me- men bio ilu selamat ia' lepa tai be'un me ilu ka

Pengarap ke yak atek bio neng pengudip ake nembam arep ilu lepo lepo kedaya pemung pebulong ngan ca kimet ti ukok ilu na maju ngan jagak ka’ang ilu selepek apan

atek tiga lan buk un ca guru ataupun ca sengganak yak mpau sekula ukat peteneng udip kedaya uban da lepa mbau sekula ukat baca ukat nai ulek liwet bada ca tirak yak tiga yak teneng gayak yak ma anak anak daya.

un ia’ sekula untuk anak lumit kumbin ia’ lumit cin um uman tujek abe uman ia’ ia’ sekula primary school ina mungkin um cin darjah satu abe darjah telu mungkin be’un perlu lah. buk ia’ da tai darjah enam mungkin perlu la ilu ti um peresa me ida uban lu kelo tisen un sukat tai kak sambung sekula da tei kak secondary tei kak ia’ sekula ia’ bawai la’a

um baan kimet ke tiga te ilu tei um ti sukan baya' dalem peng uban lu cen ina ilu sukat idei sukat um tisen dulu ya' kadu' kadu' ya tuyang ulu man lu kina ti kawan ti tuyang mading tai bayan ulu.